Kakuba nenyende kumuhuniriza, nikyekyo kyenkora ekyamahanu, nentegeka ebintu byange, bwemba nechumba oburo, nsubura obwange, ebitooke byange biriyo okwo, omucheere gwange guriyo nenku byona ne'mukuubi yoona nembitekaniza, ntamugambire. Ebyo'kunywa nembitaho, nechumba ne'byokulya byange ne'bihya. Hati bwenkuba nemuteera essimu, nemuteera esiimu wewe eija olye. Asanga akagenyi kalyaho, nkutekaniize akagenyi kanu, kalye.